ا فیلان یو د هوښیارو او ا اجتماعي خاصیتو لرونکو حیواناتو څخه شمیرل کیګي. هغه غټ غوږونه لري، ا لوی خرطوم لري چې د خرطوم په واسطه باندې خواړه او اوبه د ځان د پاره رانیسي او ا خوري یې.